Anyanmbowa a m'enyi gye ho papaapa yɛ egyinambowa. Egyinambowa tum <noise> bɔ fie ho ban wɔ sunsum afa m'. Aber kor naa so ɔwɔ fie ɔmmpen ma mbowa bi tse dɛ mbowatsena, nkura na ntsɛfɛr so mmba fie. Wɔyɛ mbowa bi so a sɛ ɛfa hɔn nyɛnko a <noise> aberbaira wotum ma ɛwɔ hɔ a w'enyi gye. Wotum dze ho twitwuuw wo na wara so dze ehwɛ na eyɛ hɔn yie so.